Sasa kuinia baloguli balu, na imbwa, kwali kwatuga imbusa mmba ango, afwanans ne kibaka mmumba amagechua, emala gikona butiku dabe. Budiku mala kagendo mumba kulwa amajungugab <hesitation> muumba kitie amajungu amajungu erasumbula abandu dabe. Kibaka chayanza amajungu sana. Kimanye kivendiku budiku galia amajungu ndaa butukhu lakini imbusa yaminyi ebi echoba, neenza kulipinu omundu mudamana anyala kuenzilai mmumba dabu ama ango etu dabi. Sasa nonyala imbwa nomba kibaka agutaga hango bikonyaa sana kudatsa noli na embwa ombwibi onyala kuitze kukuibila dabe; na nuba na kibaka amajungu egusumbula ammumba dabe manyi inyala kusukana kuononia isabini echoku wosh tsikali tzinguba shishio. So noli nenda kibaga mumba yilindaa amajungu yessumbilaa amumba dabe lakini ne imbwa niba echoba ndio egona tza bulahi uena omunds mudamanu neyatza ekunge sasa honyola tza bulahi.